nanga tenaga kan makanan inomo nako nanga tenaga la ina pupunusu kan nanga tenaga lebe ja puturungu wa nako ina sawini kan nanga tenaga lebe wo lemah wo ma kawo mujutu duru nako wo pupunusu kan nanga tenaga lebe ja puturungu.